Laha misafily tsy hihina anaty tao raiky aloha zaho le aleo tsy mihina maraindray. Fa midi iny atoandro iny ah! tsy maintsy mihina zaho miaraky amy hariva iny satria manjary kere avao manjary mosary.